Jaa saki dede bio a saki kuma, a otra gbon ba, otra me ani yeri i ibele tein te fiye so dede bio me a fulo sau wai, ja-a saki a endere lolote fulo ani yeri piki i belaer, lolote fulo me jaa saki a inji irite inji na opro na a ke an soai, a ke saute a lolo wai mieba saki a ke dede bio be fine kuma ani idogii jaa saki ani dogii ene so bobirima, jaa saki ani dogii idogii te ene bobirie. Lolo te flome ani flite i be i moku ma i bubeleari, a piki jaa saki ogu eri kuma inya me te wa ke fulo soa be inya me eri kuma, a piki ani krite ari ani krite piki ke opro emi be-a piki ke opro na oko weri pikri. Yeri a piki inya me te moku ogu me te wa fieari bo. me a ke an soa be bra a inya me a kain ya a sin be bio an kain te be a meni ja saki anki eni mieke pele, ani ke me kinieni pele. ̱̣Menike belebio asikri famate bebe, ibiokuma ani sikri fiafiama asikri famate bebe a meni ani ke eni peleba menike belebio suaba ke bele me bio suate fon kalie ke ani bio sua piki fulo belemayeme kalai tubo-o ke aniogono gbana te bebe ari gbante ake opubio semate an gbanba, ari gban kuma an meni luko krote a sinte, ari anike kroma alama-a a just an gbante ani luko krote-ari sinte a̱ meni anike mombu bio suate an temeba ani yeri ake eyan me fia ba̱rí bra ogu me fia be bra arike mombu suate a teme ibiokuma ani teme kosima faate bebe amini moku inji emi bebe inji na <hesitation> opro me na ani lake a sau ri ke okon weri ano saute ke ibioku ye fiari ye a e ye enderi <hesitation> an krite a kri kuma e mie anike <hesitation> otra me ke an saki kuma janga lo-lo janga kani kro an bra me ye-a ari an temie ān an ke, flo me sau.